við fáum Ásmund Einar Daðason

augnablik til þess að svara gagnrýni umboðsmanns Alþingis á fyrirkomulag akstursþjónustu fyrir fatlað fólk og ýmislegt fleira sem er á borði ráðherrans en fyrst að þessu tólf fóru á spítala vegna vegna tveggja

í nótt í Mosfellsbæ komst fimm manna fjölskylda út við illan leik þegar einbýlishús þeirra fuðraði upp á örfáum mínútum inni í húsinu voru tvo ung börn móðir

þeirra stjúpfaðir og tuttugu og fjögurra ára sonur hans þeir feðgar unnu þrekvirki þegar þeir brutu fjölskyldunni leið út um glugga við ræddum við íbúa í næsta húsi sem tók á móti þeim og heyrum hér lýsingu hans af atburðinum ég er að gera mig tilbúinn í að og er með smá rifu á glugganum hjá mér og og finn alveg svakalega lykt ég hélt fyrst að þetta væru flugeldar en svo heyri ég alveg öskur og brjálæði frammi hjá mér og þá voru mamma og pabbi að hringja í Neyðarlínuna

konuna í Neyðarlínunni og og segi henni hvað er í gangi og

næsta sem ég sé þegar ég lít út um gluggann þá er húsið bara allt sem sagt kíki út

fjölskyldan að koma hlaupandi þau koma inn til okkar og við þetta er fimm manna fjölskylda og þar af eru börn já það eru tvö börn einn strákur sem er tuttugu og fjögurra ára og svo foreldrarnir þú minnist á að elsti strákurinn sé

þegar þau voru

komast út úr út úr húsinu þá og sker sig alveg svakalega í leiðinni með því að draga hnefann úr rúðunni og þeir koma tveir feðgarnir strákurinn og pabbinn alveg

inn til okkar hérna ef þú lýsir kannski aðeins fyrir mér því sem fyrir augu bar þegar þú fyrst fórst út og sást húsið já þegar ég sé fyrst húsið er ég að hringja í Neyðarlínuna og þá eru einhverjir smáeldar að koma úr litlum glugga þarna austanmegin í húsinu og smá hurðina ég er svo að tala við Neyðarlínuna og fimmtán sekúndum seinna sný ég mér aftur að og þá allt úti í eld

fjölskyldan hlaupandi hvað fór í gegnum huga þér þegar þú sást húsið í ljósum logum og varst ekki búinn að sjá fjölskylduna ég ég hélt ég væri bara að horfa á fimm manna fjölskyldu brenna þarna hinum megin

ákveðið sjokk ég vil ekki upplifa það aftur

væntanlega mikill léttir að

sjá að fólkið komst út já enginn smá léttir þau koma þarna inn og eru í brjáluðu sjokki

aðallega bara að hugsa um börnin og við hlúum að eldri stráknum sem er búinn að skera sig frekar illa og

úti um allt þannig við skoluðum bara sárið og náðum í handklæði og beitum þrýsting á sárið sjúkrabíl og slökkviliðinu voru þau fljót á vettvang

náttúrulega annar eldur þarna uppi á höfða

til að byrja með og svo kom

ég myndi segja góð viðbrögð í hvernig ástandi er fólkið það var náttúrulega svakalegt sjokk bara og og aðallega þau tvö foreldrarnir að knúsa og kyssa börnin fyrir þau og okkur líka þegar þegar þau koma þetta var þetta var lífsreynsla maður getur sagt það algjört kraftaverk þetta

Ásmundur Einar Daðason vertu velkominn í gær fjölluðum við um að Umboðsmaður Alþingis segir að úrskurðarnefnd

hafi brotið lög eða brotið á rétti fatlaðrar konu þegar nefndin staðfesti ákvörðun Vesturbyggðar um að skilyrða akstursþjónustu fyrir hana við tiltekið félagsheimili fyrir eldri borgara í bænum en meinaði henni að greiða fyrir akstur að heimili hennar þarna nokkra tugi kílómetra hjá Patreksfirði framkvæmdin stenst ekki lög og það þarf að veita henni skýrari lagabókstaf hvernig ætlar ráðuneytið að bregðast við fyrst og fremst er sláandi að að heyra þessar fréttir og það eru í gangi ákveðnar lagabreytingatillögur og ég hef lagt gríðarlega mikla áherslu á þetta mál málaflokk fatlaðra núna á fyrstu vikunum það eru frumvörp núna sem liggja fyrir þinginu sem snúa að félagsþjónustu sveitafélaga þar sem í rauninni er skert mjög mikið á þeim ákvæðum sem snúa að akstursþjónustu fatlaðs fólks eins og þið hafið fjallað um og gerðuð í gær liggja núna frammi fyrir þinginu og ég lagði mikla áherslu á að þær færu inn til þingsins núna bara strax á fyrstu vikum þessa þær byggja í rauninni á sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks þannig ég er eiginlega sannfærður um að þá ætti að skerpa það mikið á þessum ákvæðum að ég er sannfærður að með því erum við búin að bregðast við þessu vegna þess að það eru mun skýrari lagaákvæði sem eru í nýju lögunum heldur en í þeim lögum sem eru í gildi í dag það segir í frumvarpinu að fólk eigi að komast allra sinna ferða að draga línuna hlýtur að vera hvar á að draga hana eðlilega þarf einhvers staðar að draga línuna en engu að síður er það mikil breyting af því þessi setning allra sinna ferða að það sé með þeim hætti línan sem dregin er í þessu

um réttindi fatlaðs fólks snýr að því að það má ekki takmarka í rauninni akstursþjónustuna en það má þegar það fer yfir eitthvað ákveðið þá mætti gera það gegn einhverju mjög vægu gjaldi en það má með engum hætti takmarka ferðaþjónustu fatlaðra einstaklinga þeir eiga að geta komist

allra sinna ferða óháð því óháð því í hvaða tilgangi það

formaður Samtaka íslenskra sveitafélaga sat hérna í þessu setti í gær og sagði að þetta kallaði á að sveitafélögin þyrftu að fara til ríkisins og og krefjast fjármuna til þess að standa undir þessum aukna kostnaði sem óhjákvæmilega hlýtur að

auðvitað er það svo að ríki og sveitafélög eru alltaf í viðræðum um á verkefnum sem snúa að

og samið er um að sveitafélögin taki að sér um þetta mál segi ég

er bara gríðarlega mikilvægt að við erum búin og og ég var nú að segja þér þetta fyrir þáttinn

búin að undirgangast samning um réttindi fatlaðs fólks og það var góð vinkona mín

Steinunn Þóra þingmaður Vinstri grænna sem sagði við mig þegar ég settist í stól félagsmálaráðherra

ef þú ert ekki búinn að lesa samning um réttindi fatlaðs fólks gerðu það þá og ef þú ert búinn að lesa hann lestu hann á aftur ég tók hana á orðinu ég fór og las þennan samning í rólegheitunum strax það kvöld aftur og ég segi þar erum við algjörlega með skýrar línur um það að við ætlum að gera byltingu í málefnum fatlaðs fólks ég vil að við flýtum því og þá ætla ég að koma að svari við spurningunni sem er að ríki og

sveitafélög okkur ber skylda til þess að leysa úr þeim ágreiningi sem þarna er á milli ef það er eitthvað um kostnaðaskiptingu og það má með engum hætti bitna á þeim einstaklingum sem við erum búin að skuldbinda okkur til þess að veita þá þjónustu sem við sannarlega eigum að veita samkvæmt þessum samningi þessi ummæli þín verða örugglega

á þessu kjörtímabili jú og ég get auðvitað ekki menn eru alltaf að takast á um kostnaðarhlutdeild og hafa gert það

og eru að gera það og munu gera það áfram en það má ekki bitna á þjónustu við þessa einstaklinga eitt annað annað stórt mál sem er núna fyrir þinginu á vormánuðum er innleiðing n p a og lögfesting notendastýrðrar persónulegrar það á að innleiða þetta í þrepum núna eru um fimmtíu manns sem nýta þessa þjónustu tvö þúsund tuttugu og tvö eiga að vera um hundrað og sjötíu manns þörfin er metin samt núna um hundrað og sjötíu manns eða hátt í það af hverju eiga sumir að bíða eftir því sem þið kallið mannréttindi varðandi þetta mál þegar ég kem inn í ráðuneytið

síðan að þá lágu þessi frumvörp þar inni bæði framtíðarskipan varðandi n p a og síðan

ég lagði á það mikla áherslu að kalla kalla þar að borðinu minnir mig á öðrum eða þriðja degi mínum í ráðherrastól fulltrúa allra stjórnmálaflokka til þess að reyna að sjá hvort við gætum tekið málefnalega

upp úr einhverju svona pólitískum skotgröfum

varðandi varðandi heildarlöggjöfina var í gildi ákveðin ákveðin áætlun um það með hvaða hætti ætti að setja fjármagn til þessa verkefnis þar var búið að finna

í samstarfi við sveitarfélögin og við ríkisvaldið vegna þess að við erum að innleiða þjónustu sem bíddu sveitarfélögin töldu sig þurfa ákveðinn tíma ég hef hins vegar sagt að þeim mun meira sem við getum flýtt þessu og fengið aukið fjármagn inn í þetta og það er það sem ég hef verið að berjast fyrir þess vegna gladdi það mig mjög þegar fjárlaganefndar ákvað að aukningin núna milli ára yrði ekki sjötíu milljónir heldur hundrað og fjörutíu milljónir og það var í rauninni það öll velferðarnefnd óskaði eftir rétt núna í lokin ríkið borgar núna tuttugu og fimm prósent með hverjum samningi sveitarfélögin vilja að það verði þrjátíu prósent af því þetta er mikil kostnaðaraukning fyrir sveitarfélögin tíminn er alveg að klárast en ætlið þið að taka það á ykkur mér skilst að þetta hafi byrjað á sínum tíma í tuttugu prósent og ríkið hafi viljað þrjátíu prósent en í ljósi tuttugu og fimm prósent þá var gríðarlegur

þrýstingur frá sveitarfélögum að

væru tuttugu og fimm prósent þá var gríðarlegur þrýstingur af hálfu sveitarfélaganna að fjölga samningum

við þessa kostnaðarhlutdeild það er mikið atriði að við keyrum þessi mál áfram bæði þetta og líka málið sem við vorum að ræða áðan vegna þess að þessi ríkisstjórn ætlar sér að hafa þennan málaflokk í forgrunni og ég hef mikinn metnað til þess að það sé hægt og vil eiga gott

við alla stjórnmálaflokka í því flott takk fyrir komuna Ásmundur Einar gott kvöld lífvana efni lifnuðu við í Hafnarhúsinu fyrir þremur mánuðum og hafa í marglita skúlptúra á sýningunni Garður sem Anna Rún Tryggvadóttir sýnir nú um mundir Bergsteinn kynnti sér þessa síbreytilegu sýningu

að vinna með íslenskt grjót sem ég er búin að meðhöndla og er í rauninni alltaf að stilla upp aðstæðum fyrir efnislega ferla sýningin er lifandi ferli lífvana efna

þegar þau snertast og vinna saman eru þau lifandi og umbreytast

sýningin byrjaði hvítir og óspjallaðir og þessir litir hér fyrir ofan siðan þá hefur

þessir litir hafa lekið úr flöskunum á grjótin á skúlptúrunum er efni

meðal annars með salti sem bregst

mikið við vökva það kristallast og myndar skel vökvinn

ég er að vinna með nákvæm og viðkvæm viðbrögð pappírsins við vökva

þyngdaraflið hefur áhrif á

hvernig trefjarnar í pappírnum liggja þetta er eins konar strönduð form sem vísa í náttúruna

óljósa vísan í hið manngerða ég

verið að hugleiða stöðu mannsins gagnvart náttúrunni og

öldin sem manneskjan hefur mest áhrif á allan framgang jarðarinnar en það sem mér finnst svo áhugavert er að efnisheimurinn það sem

alltaf sinn farveg og sína leið og mun lifa okkur manneskjuna endalaust sýning Önnu Rúnar stendur í Hafnarhúsinu til fjórtánda janúar en myndirnar

eru meðal farsælustu teiknimynda sögunnar og hafa halað inn yfir hundrað tuttugu og fimm milljarða króna um allan heim þriðja myndin er væntanleg á næsta ári og rétt eins og í fyrri myndunum tveimur semur Jónsi söngvari sigur rósar lag fyrir myndina Bergsteinn hitti var meðal gesta á listahátíðinni Norður og niður sem sigur rós stóð fyrir í Hörpu milli jóla og nýárs heimildarmyndina heima sem hann leikstýrði fyrir sveitina á sínum tíma deblois var þegar orðinn farsæll

þegar leiðir hans og sigur rósar lágu saman

sigur rós stóð

út